<hesitation> Mahandro an-tragno na mihignana any amin'ny toerana fihignana aleko zah mahandro an-tragnonah satria zah amin'igny mba libra tsara zah na amin'ny le hagniny tiako hoaniky na ny hafontrirany zany mahafapo zah sady tsy mividy koa zany.